ña sahua sia nte siti yo ra kò´o ko na sini so kasira ntasa tyi ña sa hua ntinuso ña ña ntavi ni siasina ntasa ta´ni iva ni kaxi na yá´a ni nta tyika na tiviti ra kasi na a ni yaxi na tiyi ra ta ivaa sa kaxi na yá´a ra kaxina tityi ra kasina taku tute ntutyi ka tute tute ntisi ka taku ntee ka ntee kantiu si nuni ña kasu nu síoo ra sa´ra ntokina ña ra sa´ra ntasa na ña tute lia ra ika ika tyika na minu tyatu so ntiinu so ña taku ntíaa tiki´n ha taku ntiitu mi ntíaa tiviti ka ntituu miaa ra ñaka ra koso ni siniñu ña nte siti so´ña nta sati viti viti hua ni kisia sini na nte siti ka tyi mia´ña ni kita uvi xiko kuíaa a ña uvi xiko usi kuíaa ñaka hua ni kisia na yasi na nte siti ka tyi kò´o ko nte siti ka sini na kasina a´su nta viti ra sa koontua nte siti siasintiu ni tyi sa yasintua ntiu ña ña ntavi ka ñaku ka ñakua ka kee keentua ke tu nte siti ka ra kosinintua ntiu nahua kuara nahua ni tyi ta uun ko ta´tun kuara katyina so mintiu ra kosintiu nta ntiu tyi ko´nu nte siti ka sinintiu ntityi kua´ra